Amin'izao fotoana izao an, tena mivadibadika be ilay- ilay andro an. <hesitation> Rehefa maraina mangatsiaka be dia rehefa atoandro mafana be. <hesitation> Azoko lazaina hoe manao akanjo akanjo ohatra hoe <hesitation> t-shirt <hesitation> sy jeans ohatra, dia ampiarahana amin'ny <hesitation> akanjo mafana tsara ohatra hoe "doudoune" na "manteau". Zavatra ohatr'izay.